Kowa mu ŋna a liya mbɛ a kɛ a wa tɔɔ, mua kɔnde kow mɛnunu kɛ mu yaa sɔɔ, ŋna a liya mbɛ a kɛ. Kakagee hiŋi, hiŋi ŋ bɛ táana, <hesitation> bɛŋndɔ. kowa bhii nunu mu ŋna a liya, mbɛ anu kɛ, bɛimaa kowa bhii nunu waegee, komu i ti táana lɔŋgbɔ nu tɛɛ, amu i ma i waŋga makii bɛɛna, i ma i waŋga ma bɛna i táa lɔɔ kɛ mɔ nu tɛ lɛi gbi, a bhii a ma nyi. Ko bhii waa komu ŋna tiyee táana mɔ nu tɛɛ, ŋna a liya mbɛ mua kɔnde kowa mɛɛ nunu wa kɛ, muã kɔnde kowa mɛɛ nunu anu yaa sɔɔ kɛ bɛɛna. amu komu bɛɛ ŋna a kɛe ai bɛŋ ŋma. Kowa bhii nunu mbɛa nua nu wakɛ. kɛ ŋna tiyee wae suɔ keŋɛ laa, kowa bhii nunu waegee, ŋ bee a nu kɛ bɛimaã, keŋɛ laa waegee, a ta kowa nu bɛ gba, táa kaŋ kowa nu, anu bɛ gba, keŋɛ laa waegee, ŋna tie duɔɔ nu mbɛ feŋ lɛigbi kɛ wa kɛ. ŋna tie suɔɔ keŋɛ laa, bɛima mbe táana keŋ. Kɛ táa kaŋ kowaa nu waegee, ŋna kɔnde kowa mɛnunu lɔɔ mu mbɛ a nu sɔɔ. Kɛ kasebe kambá mainiyɛ banda, poo mɔɛnu pɛɛ, leɨ mu ni anu yaa anuã kowaa fɛɛmae lɔ kpatie, kpatie mɛɛ nunu sɔɔ ni, anui ti a kana niyɛ banda waegee kasibee kambá mai anu bɛ wɛ loma nu nyiana komu mɔ ba kuŋ a kiyai yaa sɔ kɛ ya mɔ ba makii ma. kɛ a bee wi senje, anui kowa mɛɛ sɔɔ, yaa kɛe lɔɔ, yaa fɛɛe i lɔ anda i sawakɛ andaa a sɔɔ i ma, kɛ miɛ banda waegee, anu bɛ kowa bɛɛna nu nyiana. Kowa nyiɛ banda waegee, kowaa nu waegee, mɔ i kuŋ wɛ kowa bhii nunu bɔɔ I kowa bhii kɛ, kɛ i bɛ beena í bɛ koikoina. Ko bhii waegee ama nui gbi mɔ ba a koa, ko bhii waa komu a nui mɔ ba ai ya kowaa sɔɔ, i waŋga, kowaa waegee anda tiyee kowa bhii sɔɔna, anu ma a sɔɔ lɛimu ya aa kɛe i bee kuŋ bɛɛ tayɛa a bɛ i mai kpaŋ, kpaŋ, kpaŋ yaa fɛɛe yɔ í táa anda í sa amu anda kowa bhii sɔɔ kɛ i mai komu jɔɔfɔ a bee bɔa lɔ i mai. Ya tiyee a sɔɔna i yaa lɔ ma, a lɔ, anu a lɔ ma nu komu yaa kɛlee, i kuŋ táyɛa, í keŋɛ nu bee kiikiiyaɔ, i keŋɛ nu,i bee tiya tayɛna i keŋɛ nu gbi nu bɛ kiikii naa lɔɔ yɔ i táa ya kowa bhii siyaŋ wakɛ, komu i yaa kɛ, ama nyi komu mɔ i kowa kɛ kɛnu. Yaa fɛɛe yɔ ya a siyaŋ wakɛ. ŋma a fɔ kowaa waegee yaa kɛe ai kooyaae ai ti i mai, kɛ ai ti i mai komu yaa fɛɛe mɔnu anu yaa fɔ, ɛhɛɛ, mɔ mɛɛ, kɛ mu mɔ ba ai makiima, mɔ baa waegee ai makiima lɛi mɛɛ wa. komu ŋ waegee ŋna kowa bhii nu nu wa liya. Hiŋi ŋ bɛ táana <hesitation> kaŋ mu mɔnu bɛ bɛŋnaa a lɔ, ɛhɛɛ, mɔ babaa nu, mɔ bɛɛnaa bɛɛna nu bɛ táananu lɔbɛŋ mɛɛ lɔ, kowa bhii nunu mu ŋgaigee ŋna a liya mbɛ a kɛ.